أنا بتوقع إن الألات مستحيل تقدر تنتج الفن لأن الفن بينبع من مواقفنا مع بعضنا وبينبع من ثقافتنا وعلى ما أعتقد إن الألات صعب جدا إنها تقدر تنفذ ثقافة البشر بشكل رئيسي لأنها لا تملك المشاعر الكـ ـ الكافية حتى تتمكن إن هي تـ ـ تبدأ تعمل فن لأن الفن مبني بشكل رئيسي على المشاعر.